Solon-tsiramamy sentetika. Gny maha tsara anazy angamba, mety hoe satria izy solony zay fa mety fa hain'ny gn'olo gny magnasoa gny tsirony, mampitombo gny proteine sy gny otrikaina hafa agnatiny ao. Fa gny maha ratsy anazy, gny raha sentetiky aloha zany raha amboary, tsy voajanahary ary na- raha tsy soa mihitsy satria tsy tsy voatery hifagnaraky amizay aby gny toe-batan'olo tsikiraidraiky aminaha aloha. De ino koa gny mety maha ratsy anazy? Mety tsy ho- araky ze resako zay, tsy zakan'ny kibon'olo zany le raha. De no matsiro loatsy, mety hitariky fitadiava anigny avao, hisy dependance amin'igny gn'olo raiky.